Raha nisakafo tamina restaurant araika aho ka <hesitation> nifandriso raha nokômandìko nomen'ery zareo anahy dia mizaka aho hoe ohatra hoe le lasopy légume no nozakaiko nokômandiko tamin'izy ireo kanefa lasopy laoka no omeny anahy ty, dia mizaka aho hoe ry mpiservir a, mba azafady fa <hesitation> tsy <hesitation> tsy raha nocommandiko no omenareo anahy ty. Lasopy légumes no kômandiko nefany lasopy laoka no amenareo anahy ka aheregno a, ataovy amin'ny raha nokômandiko aminazy azafady.